Mah, e qualitæ de braghe che me vëgnan in cheu coscì, parlando, son da unna parta i blue jeans e da l'atra e braghe dimmoghe normale, pe coscì dîghe. Magara i blue jeans anieivan ben pe stâ in casa ò pe travaggiâ... Pe travaggiâ magara no inte un scagno. Intanto che i atri, e atre braghe son ciù elegante e magara vëgnan ben ò pe travaggiâ inte un scagno ò pe sciortî inte unna seiaña elegante, unna cösa coscì.